اه في مرة من المرات اه كان في رائد فضاء اه فجأة لجى أن لجى شاف نجم يلمع بطريقة غريبة قرر أنه يوجه مركبته فضائية دام النجم كل ما يقترب أكثر من النجم يكتشف أن هذا نجم مش عادي ويطلع منه يعني ضوء مش معروف.